Arti ka për qëllim me shprehë emocione, ide edhe perspektiva unike, duke nxitur dialogun edhe reflektimin. Në një shoqëri, arti mund të frymëzojë ndryshim, të promovojë kulturën edhe të forcojë identitetin kolektiv, duke bashkuar njerëzit përmes përvojave të përbashkëta.